אנא בצְרָאחַה מכּנשְמעשׁ ע׳י נוּע ואחד דִיַאל מוסיקּא כּנחבּ נבּדּל וכּנשְמע לאנוּע מֻכתלְפַה מתְ'לַאן כּנשְמע מוסיקּא אנדלוסִיַה ושַעְבִּי לקּדִים חית פִיהא אלנַעְ׳מַה ואלחְנִין ולכּן חתּא אלראי ושוּיַא מוסיקּא עְ׳רבִּיַה כּיעְ׳ג׳בּוּנִי חְ'צוּסַאן אִלא כּאן פִיהוּם כּלאם מעְקוּל ולַחְן זוִין, מראת כּנדּוּז נשְמע חאג׳ה תּקְלִידִיַה וחאג׳ה עַצְרִיַה עלא חִסַאב מוּד אלמוסיקּא בנִסְבַּה לִיַא בּחאל אלמאכְּלַה ח׳אס אלואחֶד יְבּדּל באש מִימלשׁ וכּוּל נוּע פִיה נְכּה ח׳אסַה.